कुहिणो भन्या बित्तीकै कसो डरडर जसो लाग्दो छ । यो बर्खा लाग्दो छ जब यो कुइणो बर्खाका बेला मेग आयाका बेला आउदो छ । हाम्रो वरीपरीको वातावरण हामि जा छु त्यइतक्कै घाम लाग्याको भया पन यिनले अध्यारो बनाउदो छ । जब यक्लै हुन्छु त्यो यक्लो भयाका बेला यो कुइणो आयापछि त अध्यारो भैगयो भन्या जसो एकदम डर चाइ मुलाई लाग्दो छ । यो कसो हुदो छ भन्यापछी यल्ले गर्दा हामिले परधी आफुभन्दा वरपरको केइपन धेक्न सक्ताइनौ त्यल्ले पुरै अध्यारो बनाउदो छ । त्यइ अध्यारो बनाइखेर पन होला मुलाई चाइ यो कुइणासंग झिक्कै डर पन लाग्दो छ । यो कुइणो बर्खा आउदो छ बर्खाका बेला यो आयापछी तिनले वरपरको चिज क्या हो त्यो चिन्न पन गाणो हुदो त्यसैगरी मन एकदम आत्याजसो कसो कसो हुन्या हुदाखेरी होला मुख यो कुइणो भन्या बित्तीकै मुलाई डरको जसो भावना आउदो मु असाध्यै डराउदो छु । हाम्रा वरीपरीका वातावरणलाई चाइ अध्यारो बनाउदो छ । यो कुइणो लाग्यापछी अमेग आउन्या मेग आयापछी झन मनलाई अत्याउन्या हुन्छ नि यसो यसो हुदो । त्यइ भैखेर मु यो कुइणासंग नजीक पन छु पब खेतबाणीमा काम गद्दा खेरी त्यतिखेर त्यतिखेर आयाका बेला यिनले झिक्कै डर चाइ मुलाई अलाग्याको हुदा खेरी कुइणो भन्या बित्त्तीकै डर महशुस गद्दछु ।